Mi piacissi chiossai passari la notti nni lu campeggiu 'n menzu a la natura. Lu problema, però, è chi iu non dormu bonu nni la tenna: appena agghiorna m'arrisbigghiu sùbitu cu la luci. Perciò, la cosa ideali fussi dòrmiri nni 'n albergu di lussu 'n menzu a la natura!